Lafa hiadivarotsy karama koa zay laha ategna moa zay ny mampiasa azy la tsy maintsy anotanianao io hoe hoatrino ny karama farany ambony tianao hanana, i la mitsara i karama farany ambony tiany hanana igny ka agnabo oatsy raha notsarainy igny ka tsy vitan'ny oronasanao ny mandoa ny karama tadiaviny afaky ajanonao i, ka la i vitan'ny oronasa nao ny mandoa ny karama tadiaviny afaky raisinao i satria, olo vono hiarahiasa aminao i zay;.